Iɗi keewi nooneeji hono foromaas tekkuɗo oo, baggo oo. Bon no nanngondirta nii tan wurrata. Anndal an e formaasi kaa, ɗoo haaɗi. <hesitation> Sifaa foromaas e jokaa sifa dokkaaɗo oo nii woni kañun.